مرحبًا، شنو اسمك؟ شنو رأيك بالحفلة طيب؟ أول مرة نلتجي فيك هنا، تحب نوع من الأماكن؟ نبي نتعرف أكثر إذا كنت تحب.